Ny fomba fiketreha <hesitation> voanio zany, amin'ny sakafo voalohany ataontsika hoe godrogodro, igny zany ma- mampatsiro godrogodro. De ataontsika hoe koa <hesitation> mofo voanio na koa hoe <hesitation> bonbon voanio, zay <hesitation> marobe zany fomba fak- fiketreha sakafo anazy.